<noise> चणामी अर्खागो आवाज नक्कल अर्न सक्न्या अनौठो खालगो क्षमता हुनोछ । कौवा, सुगा, भीमराज चीवे, मकिङबर्डजस्ता चणाहरूले मान्छेको आवाजको नक्कल अर्न सक्ताछन् । यी चणाहरुले मान्छेको आवाजको नक्कल मात्र नभइकीन <noise> आफ्ना चणाहरूगो <noise> अरुको आवाज जे कुणागो आवाज आउनोछ तेइ ती आवाजहरुगो लै नक्कल अर्न सक्ताछन् । यी चणामी आफ्नोखालगो फरकखालको क्षमता भयाहुनाले यी चणा यसरी अरूको आवाजको नक्कल अर्न सक्ताछन् । सुगा र कौवा स‌सारभरी भरी लै पाइनो छ भने माइसगा आवाज नक्कल अर्ने यो भीमराज चीवे, मकिङबर्डजसा चणाहरू नेपालभन्राबाहेक अउरूअउरू देशहरूमी पाइनो भन्ने <hesitation> केही अरु अध्ययनहरुले लै धेगाया छन् ।